L'aspirapuer a funsiun-a che dint a ie ën mutur, ën mutur dë diversi wattaggi e cuand a gira praticament a, a ciücia a ciücia la purcherìa dal tübu ch'a ie ënt la part esterna e pöi a ie ën filtro che ch'a divid la purcherìa da le autre coze ch'a pudrìu rüviné l'aspirapuer